ايضا هواية عندي هي انه انا اعمل مكياج كنت اقعد اخواتي من ايام المدرسة واحنا صغيرين اقعدهم وافضل العب في وشهم بالالوان كنت ساعات اعملها بالوان المية وكانت امي تيجي وتضربني على الحوار ده بس كنت احب الون في وشوشهم كده واعمل لهم لوكات مختلفة.